ارے میاں شپ کا سین بڑا سمپل ہے جی، سمجھ لو، شپ کا انجن ایک دم بڑا رہتا۔ وہ پروپلر گھومتا، پروپلر گھوم کے پانی کو پیچھے دھکیلتا۔ اب فزکس کا فنڈا بولتا، جب پانی پیچھے گیا تو شپ آگے جائے گا۔ مطلب انجن اور پروپلر کی جوڑی مل کے شپ کو چلاتے۔ اب شپ اتنا بڑا رہتا تو آپ سوچ رہے ہوں گا کہ شپ ڈوبتا کیوں نئیں۔ لیکن اِس کا شیپ ہی ایسا بناتے کہ نیچے فلیٹ اور اوپر وائیڈ، تو پانی اُس کو اوپر لفٹ کر کے رکھتا، اس کو باؤنسی بولتے۔ تو مطلب شپ ایک دم ہیوی ہونے کے باوجود پانی پہ فلوٹ ہوتا۔ پھر اسٹیئرنگ کے لیے پیچھے ایک رابر ہوتا، جب وہ رابر کو اپن رائٹ لیفٹ کرتے، تو پانی کا فلو چینج ہوتا، جس سے شپ کی ڈائریکشن چینج ہوتی۔ پائلٹ مس کنٹرول لگتا اور شپ سموتھ چلاتا۔ ایزی ورڈز میں بولے تو، شپ ایک بڑا فلوٹنگ گھر جیسا ہے۔ انجن اُس کو چلاتا، پروپلر پانی کو پیچھے پھینکتا، اور شپ اُس کو <hesitation> ڈوبنے نہیں دیتا۔ اسی جگہ سے سمندر میں بڑے آرام سے چلتا، جیے شپ۔